jongaayɗo to wuro ndefirdu mawndu kam haandi mo laato emo mari bawɗe emo mari ɗateeji mo tokkata emo woodi anndal dow faamu dow ardaaje ndemboo emo woodi skills mo naato emo woodi ilmu emo anndi koo ɗume